אללעְבַּה לִי כִּיתְעְ׳גְ׳בּנִי בּזַאפ הִיֵא אֶלשַׁטְרַנְג׳, מלִי כּנְלְעְבְּהַא כּנְחס בּראסִי כּנְסְתַעְמֶל אלעַקְּל בּזַאפ, כּנְכוּן מֻרַכֶּז מְזִיַאן בּאש נְחַטֶּט כּוּלַא חֻטְוַה, כִּתְעַלְמֶכּ אֶלצַבְּר וּכּיפאש תְפַכֶּר כֻּל קּבְּל מַא תְדִיר שי חַאגַ׳ה, וּהאד אֶלשי כִּיעְ׳גְ׳בּנִי חִית חתַּא פִי אֶלחְיַאה חְ׳אס אלוַאחֶד יְכוּן עַאקֶּל וּמֻחַטֶּט, כּנְסְתַמְתִע בִּיהַא חְ'צוּסַאן אִלא כֻּנְת כּנְלְעַבּ מעַא שי וַאחֶד קּוִי, כּנְחס כּאַֻנהַא מַעְרַכַּה דִיַאל אֶלדְּכַּאא.